Una tageta de créditu es una tageta que te premiti de mercal cosas enque no tengas perras en el momentu. Quandu la gastas, el bancu o la entidá que te la da pos paga por ti i aluegu tú les güelvis essas perras, assín de corrienti, a acaberus de mes o más palantri. A ca vés que pagas, el bancu t'empresta las perras i aluegu te cobra, alas vezis con enteressis si no pagas tou de momentu. La tageta tien un topi de gastu pa hazel vía de quántu pueis gastal. Assina, es una horma aparenti i segura de mercal en sin lleval sueltu..